Pichoot kopaipai iman konyoni, ko ng'o akee koya mukuleldo, ko ake kokararan mukuleldo, ko king'eitu achek korani kenam kei ak piik alak, chi- chirani sinee, koikenam kei keeku piik, amu kingeitu korani kotachech chirani, kokenech tukuk chi kikipaishe eng' koi akoi ke- ke- kesiich che- che chook, ko ng'uno keiyeek alak komama mamache chii, ng'uno keiyeek alak, ma- makeiyeek, pichu alak, ko keiyot, ngonyo keiyot korani komamachei chii, ko achek ng'uni, ta chii na kauu, komamachin chii, ako ng'inyiny nyo, nyeeku tala, ke- ketyekaten, ma- mamakimachin, ko ng'inyo aki- aki- akitinye tukuuk kuk. ng'inyo akioot kei isich tukuk kuuk, kemachin, keiyot kei, kochamin piik, ng'uno ng'inyo ametinye kiy, komamachin chii, keiyondono no, konyo keiyoot sapet ap keiyot kong'onyo akonyokoyoot kei, kosich tukuuk chii, kepaipachi, kong'inyo ametinye kiy, komapaipachiin chii, keiyondono, keiyot no, ang'onyo keiyot akopaipachi kopaipachi piik, koeku chito koeku, ako korani komache nyewal tapia, mameche nyeing'et nini, iipu ngo'nokoiting'anu nyokot otepi ak piik eng yu, si neitya ii- ileen soso noo soso no, eku akeng'e akot nda sasin ilechi mungu ingeno inye, ilechi mungi kongoi inyee. Mamii ake ne ke- ketese mungu amu iperuurin, keiyot ke kanyonii, mukuleldap keiyot ko mii ne kakaran ako mii neya, keiyondoni kota nakainyoru keiyot nakachamin, aa puooi, inai ile ii chiito akoi, tinye poipoyeet keiyoot ne makitesee kei, akotinyei kororindo nimakitese kei, ng'uno keiyo masasuut, keiyo kochame piik, keiyo kong'oro ne ka- kalyain ako mokoriot kotoreti chii, nakosaitia, toreti kapsa mamii kiy ane netesee, <hesitation> koleech nyotepei yu si ii- iiichikte yu, nyo akoniin kii, si chiktae yu, ko kataretin as keiyondono, mamii kiy ake ne toos le keiyoot koneem kito ak kokoniin chito nenyalili, konin chito netinye tukuk, tukuk, pendi tukuk ole mii tukuk, ko ne uu inye nenyalili komakimachin, kilechin kityo tepe yoo, ikilkei kityo ikilikei keiyoot ak akinyoru tukuuk kuk, ko petushek aeng' kechamin, iye ipunchitu piik, ak ng'uno koma mepaa piik, ipo piik itinye tukuuk, me paa piik kometinye, ko ng'uno keiyeek, kopwani keiyeek sineityo ko- konyokoyoot kei, iyoot kei, nyoru kii ng'ung, ieku chii. Keiyoot kotinye poipoyeet, ng'onyo koroot neka ka- kakwechi kei kole ako- akoyoot kei ine konyoor kiit nyi. kopase ing' yo. kwalchikei tany, kwalchikei ne, konatak nekechome, kipoipochini, <hesitation> tinye poipoyeet chiicho, ng'inyone akitepii iyeku seng'wele aai eei, mamachin chii, keiyondoni anyun, keiyot nekainyoru kei kitikin. koputchini nekeen kolechini, ngeai ni sinetyo keeku ageng'e, kotinye poipoyet as. ng'uno anyun, kouno keiyoot, ma- matinye ng'olyo keiyot, keiyoot kwendi kunotok. keiyot kotepchei ku ye uu sinee keiyondonotok, kipiroo kotepchei kunotok koyotekei, tinye yoteet ap kei, asokonyoor kiit nyii sineityo kepaipachi, <hesitation> meleen kele tepche akai koya, tepche ko kararan, neityo kosikeet nyi kong'iroo petushek aeng' kepaipachi kele oo keiyot kinye ni, ng'a kikoeek mokorio, ng'otinye kariit nyi, tinye ne, ako ki atkinye ko- komamake kei chii, ko ng'uno keiyot koyotek kei, tai kong'et eng' olekang'etee, ko ng'uno ko ole kikipunu achek ki mokorek piik chok, sineityo kepwa kele kele kele nyekeaal yu, kikipwani keale yu, ang' kaa oliin ipak ko mamakereek ii, matinye mbarenik, aa ii piik sinee keiyo, mii keiyeek chemakarek, mii chemakarek, mi chemii ya pa yoo. We chek keiyo, keue choo keiyek, akot chi kimanda ng'uno che ki pa keiyek che ki manda ko- ko piik chikinyokoyoot kei, koking'opendi kom mamii kimokomii kei, iwendi chito ile ng'asaman mungu nenyu, nesich kiiy neuni ileechi mungu tareto, mungu tareto petushek aeng' kechamin ii keiyoot, ak akinye komamachin chii, amu keng'engetee oleloo akile ng'aseet, ng'aseet anyorchikei kiit nyu, konakainyoru kiit ng'ung komeiku chi- chi- chitap yotok, makelen ang'ot keiyot, piik ap yotok, kechamin, ara ng'uno chamet ap keiyo kounoo, kichamin kuno eng' keiyo, ako sapeet ap chii, komasepe chii nepo chii, sape sapei kokayoot kei, meleen isape komeyoot kei, isape koke ke- keng'eet icheeng kii ng'ung, inyoru mwaita ng'ung, inyoru ta- arteet ng'ung, inyoru nee, ieku chito ne ke- ke keeku chito as, ang' akai ko mamii eng' keiyo, akot eng' oliin ng'omeoot kei chito eng' olin komamii kei ke- ke keyai, sisiik kii ng'ung tai- i- iwe imande sineityo inyoru kii ng'ung, ko ng'alek ap keiyo ko uu choo, nguno anyun komamii keiyot nema seete, kisete, sekenyoru tukuuk. Akepaipacheech, akepaipaitu kepaipachii piik, sokokeeku piik, tinye paipayeet keiyeek ne unotok, mamii ake neketese notok, kitinye poipoyono kityo, akeleen kongoi.